Magnano akoa iaho magnokany zany samy tiàko ho hay aby izy aby na gitara io na piano, fa magnano akoa iaho manko mb'efa mahay kely gitara de i gitara zany e tiàko hamafisina refa misy fotoa ah, satria zany iny zany mb'efa <hesitation> misy kely a fantako bazy amin'azy da sy de sarotry amignahy i <hesitation> miagnatry anazy f'izay nefa sy manakagna hoe afara any mety mbola hianatry piano avao koa iah.